म्ô मनोलोज् जेतियन् होनिबर् दिन्तु अहे। जेतियन् होनिबर् दिन्तु ए म्ô मनत् अहे जे होनिबर् मने हेक् दिन् होइ, होनिबर् तबिस देव्बर् होइ। एकने होनिबर् दिन्तु खुक् रेस् कोइबोले मन् जए। अरो होनिबर् खुक् लेजि लेजिजेन् लगे मनत् लेजिजेन् भप् अहे। होनिबर् म्ô मन् फुइबोले जबोले बिसरो। नोहोन् खेल, मेल, हेनोक कम् कोरिबोले बिसरो। होनिबर् ब अर्तके अकिबो बिसरो। तेतियन् मोन्तु एने भल् लगि थके होनिबर्। कौन् होनिबर् बिसते देव्बर् तो हे दु दिन् रेस् कोइ अनिस्थ है। एकने होनिबर् दिन्तु रेस् कोइ बोले मने म्ô नोलोज् अहे। रेस् दिन् बोले म्ô नोलोज् अहे। अरो होनिबर् घुर पोक कोरिबोले बिसरो। करन् मने म्ô नोलोज् अहे जे होनिबर् दिन्तु जे घुर पोक हजि कोइ कोरिम्। दे जोदि हजि घुर पोक खोन्, होनिबर् दिन्तु जोदि घुर पोक खोन्। तित देव्बर् दिन्तु रेस् कोइबोले परिम्। तेनो कओ म्ô नोलोज् भप् अहे। हेतु कने होनिबर् दिनतु घुर, मेलओ केब प्लन्निन्ग् केब बोनम् बोलि भबिलोन्।